सञ्चारमे मौनताकि भूमिका महत्वपूर्ण और बहुआयामिक हए । मौनता केवल प्रतिक्रियाकि अभाव इकल्लो नहुइके सन्देश और अर्थकि व्याख्यामे बडो प्रभाव पाडत हए । जा सन्देशके गहिराइ और महत्व देत हए, जब आदमि विचार और भावनान्के समेटनके ताहिँ समय पात हएँ । सँगए, मौनता सहानुभूतिकि संकेत फिर हए, जो भावनात्मक समर्थन और उपस्थितिकि अनुभूति देत हए । विभिन्न संस्कृतिन्मे मौनताकि अर्थ और प्रयोग फरक हुइसकत हए । कुछमे जाके सम्मानकि रुपमे लेत हएँ, कुछमे जाके संकोचकि संकेतकि रुपमे व्याख्या करत हएँ । समग्रमे सञ्चारमे मौनता सन्देशकि प्रभाव, भावनात्मक जडता और सामाजिक सम्बन्धके परिभाषित करन महत्वपूर्ण हए ।